Asɛm a osii wͻ m'abrabͻ mu a ͻyɛ me hu dze besi ndɛ a mo werɛ nnkefir da yɛ da a m'awofo yɛɛ dɛ menye hͻn nkͻ asͻr a, na medze nsɛm bi yiyii moho ano ma wogyaa mo hͻ kͻree. Afei, <noise> mehyɛ pia no mu hͻ, dza muhunii ara nye dɛ, abow no ebue na ͻaka ato mu buran! Na ͻasan ebue na ͻaka ato mu buran! Afei na metse mpa no do, munnhu dza menyɛ, hu aka <noise> me. Na nna munnhu dza ͻrokͻ do. Dze besi ndɛ, menntum annka annkyerɛ m'awofo. Afei so, mo so a menntse ase.